. هاذي طونوبيل مليحة ماعندهاش مشاكل و تمشي مليح معندهاش أي مشكل في الموتور و نضمنك بلي تقدر تجبد بيها عشر سنين و ما يصرا بيها والو.